Si yidi mi warta yimoowo waɗataa jaɓde waɗude hakiliɓe ngoni ndee o waawataa heɓa njammbude ngal fiyaangu ngam miɗo waawataa njiddaade ngal waawde.